وفي طفل أخذ هذا المفتاح وبغى يفتح فيه امم البرادة في الليل عشان ياخذ الحلاوة اللي فيها. وأخذها وطلع من بيتهم وفتح باب بيتهم يعني وطلع من بيتهم وراح البرادة. إلا البرادة هي مفتوحة أولردي، وطلع فيها داخل البياع وقال له انته ويش تسوي هالحزة؟ قال ليي أني ابي- أنا أبي حلاوة عطاه حلاوة وبعدين طرده.